اللون البرتقالي بالنسبه ليا <hesitation> يذكرني بالصيف والشمس الحاره هذيكا خاصة <hesitation> البرتقال المدنينه اللي نحب ناكلها في الشتاء أما <hesitation> اللون هذايا يعبر على <hesitation> حاجه كيما الدفا ولا <hesitation> راحة البال ولا الحنان هذاكا.